والله هواياتي المفظلة هي القراءة ، بقرأ روايات ومقالات عن مواضيع مختلفة، لأن القراءة توسع آفاقي وتخليني أعيش تجارب جديدة، كل كتاب ينقلني لعالم مختلف ويعطيني فرصة أتعرف على شخصيات وأفكار جديدة، وكمان الق- القراءة تساعدني على الإسترخاء بعد يوم طويل، وتفتح لي مجال أتعلم أشياء جديدة.